ଆର୍ଗାନିକ ପଣିପରୀବା ଉଚ୍ଛ ମୁଲ୍ଯ ଅନ୍ନେ କୋ କାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେଂ। ଜହାଂ ମଦ୍ଯନୋଂ କେତା କା ନିନମୁଲିକ ଥୋଟନ୍ଦୀ। କାରକ ଉପ୍ତଦନ କର୍ଚ ଆର୍ଗାନିକ ବୀକୋ କା ପଣିପରୀବା ଉପ୍ତଦନ କରେଂ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ ହୁଈ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ ହୁଈ। ତତ୍ଥାଈ ପି ଅର୍ଗାନିକ ଚିତ୍ତି ଖାତ୍ଯ <hesitation> ପଣିପରୀବା ଅଧର ଆନେ କା ସୁପିଦା। ସୁପିଦା ଗୁଡୀ କା ଲାଵ ସାସ୍ତେ ସୁପିଦା। ରାଶାନେ କା ସାରେ ଏବଂ କେଟନା ସାରେ ପଣିପରୀବା ତୋ ହୁଏ ନହୀଂ।